<hesitation> kalau menurut sayo <hesitation> arti atau nilai-nilai dari kehidupan manusio tu yo <hesitation> kayak kito tu sosialisasi antara-antara-antara apo antara tentangga gitu <hesitation> ya sesamo manusia gitu kan harus nyo yo berkomunikasi <hesitation> saling tolong menolonng <hesitation> kadang yo kito apo-apo yu kalau butuh tenago kito tu jugo perlu-perlu manusio <hesitation> terus yo intinyo tu manusio tu saling mmbutuhkan atu samo lain lah, pacak tu bang.